Ah jna ni kuu chikue kuexi, chikue, <hesitation> taka ɨkaka taka ye vijli kaaso, te ye naá kuu lo kēē jnu kēēi, kēēi nuu kandu a kēēi nuu chika, jna kuu chikue, te ko ye na kua'a ndute ko'oso.